Ɗum kaa ana way yonono ceen kaddungal way nii tan, a nangan hoore muuɗum pooɗaa faa seeŋoo faa tekka. So aɗe anndi ceen kaddungal tan. Ɗun kaa yaafanimaama. Tiiɗantaama huunde wonde kaa. <hesitation> Ko naayi e banngal seengol ngol kaa.